I, uu, uni, kuu, u´u, iñu, uxa, una, ii, uxi, uxii, uxiuu, uxi uni, uxi kuu xiaun, xiau i, uxi, uxi, xiau, xiao, xiau, xiauuni, xiau kuu, oko, oko i, oko u, oko uni, oko kuu, oko uni, oko ñi, oko uxa, oko una, oko i, oko uxi, oko xiau, oko xiuo, oko uxi’un, oko xiuo, oko xiau, oko xiuo kuu, oko xiko, uu xiko, uu xiko kuu, uu xiko un, uu xiko kuu, uu xiko, uu xiko, uu xiko uxi, uu xiko xiau, uu xiko uxi, uu xiko un, uu xiko kuu, uu xiko uxiuu, uu xiko uxiuni, uu xiko uti kuu, uu xiko xiau kuu, uu xiko oko, uu xiko oko i, uu xiko oko kuu, uu xiko oto uni, uu xiko oko kuu, uu xiko oko uxi.